I Holandy io zany da firenena nozanahin'i Espagne taorian'ny ady telopolo taogna fa nahazo ny fahaleovan-tenany amin'izay i tamin'ny tao valo amby efapolo sy eninjato sy arivo. I fahalaovan-tenany io da tena nanamasina ny republique holandy.